Sarren qaqalla worra tant jiraa. sarren dungat jiraa. sarren naf dabbasaa ta chachareko yani yani chachareko worr kajirti jiraa duub aminen sarren man yedan dungaa gugurda ta amtan aki security tin midafetan tan tant jiraa. sarren tranenit jira ta yani military tumiet. duub sarrent aina gudda hamtu jirti aina sareni birria akum yani mbegu ishia sun gar galati.